Cantyja ꞌnaaⁿꞌ lapicero, lapicero jom tseixmaaⁿ we tsmaaⁿ na ticweeꞌcheⁿ na tco chaꞌxjeⁿ na cweꞌ cwii tjooꞌ chjoo cantyja na tꞌmaⁿñe mati ticueeꞌcheⁿ ta tsmaaⁿta najndyee na waljo juunaꞌ mawiñomꞌnaꞌ tsmaaⁿ cachjoo na wañjom naquiiꞌ tsꞌomnaꞌ tsmaaⁿ cachjoowaꞌ jeꞌ tsꞌiaaⁿꞌnaꞌ na ñjom ndaantom na nnda̱a̱ na nntseiljeii tsꞌaⁿ jeꞌ jeꞌ naquiiꞌ juunaꞌ jeꞌ waa cwii nnomnaꞌ na chiuwaa na tuiinaꞌ na nnda̱a̱ na nntseiljeii tsꞌaⁿ sa̱a̱ nnomnaꞌñeeⁿ jeꞌ joꞌ ndiiꞌ cwii ta̱ calꞌo na cachjoo cachjoo juunaꞌ tseixmaⁿnaꞌ jeꞌ na nncꞌoomndyuꞌ nacjooꞌ tsom chaꞌ na nnda̱a̱ nntseiljeiinaꞌ mati ñꞌoomnaꞌ cwii jeꞌ na cwita̱ꞌ juunaꞌ xeⁿ na jnda̱ jnda̱a̱ꞌ seiljeii tsꞌaⁿ jeꞌ nnda̱a̱ na nntseicuꞌ tsꞌaⁿ chaꞌ na tiꞌndii tsꞌaⁿnaꞌ na cweꞌ luaaꞌ joꞌ chii luaꞌ na chiuuwaa na tseixmaⁿnaꞌ jeꞌ ꞌnaⁿ na machꞌeenaꞌ jeꞌ jeeⁿ lꞌuenaꞌ na nntseiljeii tsꞌaⁿ ndaantom na ñjom macaⁿnaꞌ na nchii jnda̱ ntquieeꞌ ndaantomwaꞌ ee xeⁿ na ndaantomwaꞌ nntquieeꞌnaꞌ ndoꞌ nlcaaⁿnaꞌ taxotseiljeii lapicerowaꞌ ndoꞌ xeⁿ na juunaꞌ ya xjeⁿ chiuuwaa na ꞌaa na wañjomnaꞌ luaꞌ joꞌ chii xjeⁿ na nntseinaaⁿndyuꞌ jeꞌ ya nntseiljeiꞌ ñencooꞌ nntseiljeiꞌ xotseiliooꞌnaꞌ ndoꞌ xoluiꞌ ndaantomnaꞌ jeꞌ luaꞌ tsꞌiaaⁿ na tseixmaⁿ lapicerowaꞌ.